د بورې د مصرف د کمولو د پاره پراسس شوو خوړو کې د هغوی لېبلونه باید ولوستل سي. ټول هغه خواړه باید انتخاب سي څه طبعي شکر لري. او که په تدریجي شکل باندې د خوږو، خوږولو د پاره غذا باید د هغه څه نه کار واخیستل سي څې هغه طبعې شکر ولري.